To ma usai mbw məl ni sabul na ndər subulu mə sabuləwa shiw na hə nɗa ni mbw dʒa mə subulawa shir na ma mbwgulo wsi na gha mbani məl təkə ni gha tsəkə nə za jajaru su ma sabulu na ndəri susai mbi dʒa ko kibi ghə ko rama na ma wsai mbaw inəl ni sabulu na wana tsəkə pwa gha ni wa na tsəkə mbugula ko maya ti gha ni ko wsai gha hi rə wana tsəkə shənchi gha ni wana gi yamu ni wa na tsəkə pla ni ma sabulu na dizi ha na zi ko mə sabuluwa shiw na ni nɗa ni mbw dʒa kuma ira zilhuwa mbani sə pwə Ko ghə nyi pana <noise> rə ya ra nuwi rə fanko cewa na ma ghə nyi mbw məl hə na asibiti na kibi hə na asibiti ni gha kəl sabuluwi ni gha kəl yumuwi ma gha məl ma gha ma gha fə yamwi rə pla gha na ni gha kəl subulul hi gha ghghə pla ni tsəkəti ni gha mbə mbə ghə rə nə gha mbaghə rə gabaɗaya ma tsətəkə bla gha kap na shə kena ni gha zəmu wsi mə gha ra van ndw galma ndw ndaidang ma bud subulu rə nə gha mma di ni ghə tsəkə ti pla gha ni iyi ni rə kunani zilhudi so ma sabulu na <hesitation> ma hə na zi dizi hə na sabulu ko pwar shəkə ma pana dʒa mbar zha ni mbw dʒu mbi sə səminti ko mbi tilə na dʒa zha na to mə sabulu wa shi rə ghə tsətekə na nɗani pwanga dʒu dale sabulu nə gha məl elə nə ni gha ghghə tə ni ni ghə tsəkəti pwar shəkai ghə tə ni mbugu lo wsi diʒi to ma sabulu ma sabulu na kul hə na ti.